ذات مساء اكتشف رائد فضاء نجماً جديداً <noise> يلمع بشكل غريب قرر ان يوجه مركبة الفضائية ناحيته عشان يقرب ويشوف السالفة كل ما يقرب يحس كأن النجم يناديه بصوت ما يسمعه لكن يتفهمه اول ما وصل اكتشف انه ما هو نجم عادي بل بوابه لعالم ثاني مجهول